Neɗo fu latiɗo so ada nafa, yimɓe ɓe gonduɗabe walduɓe maɗa. A yegitittake fa a bada a heɓa barkemu a heɓa moƴere mu, hunde maɗa fu dun tiɗata. Eyyo, a yiyi, jom en annde en ana mbiya: ɓernɗe e yonki ana maaya ka innde maayataa.